<hesitation> Solosaigna torohay, io zany a dia misy <hesitation> ordinatera, dia misy données zany mipetraka agnatiny akao, anao nampiditra ananzy a, dia anao koa mila mamafa ananzy, fa raha hoe avela am'zao foagna dia sy maty igny fa dia mipetraka akao foagna, dia mipetraka manjary arsivan-tegna zany igny avy akeo e.